Ny fomba hiantsoako vonjeo moa izany a, de miezaka mikikika mafy aho miantso vonjy hoe "vonjeo e!", de raha tsy mety moa izany de mitazana avy eny ambony eny aho ka raha misy olona mandalo de miezaka manipy izay azo atsipy aho, ohatra hoe vato kely.